Koʻrishni yaxshilashda, asosan a vitaminiga boy mahsulotlarni isteʼmol qilish lozim. Misol uchun baliqni isteʼmol qilganda odam organizmida asosan koʻrish qismi, yaʼni koʻzi judayam ravonlashadi. Shuning uchun tez-tez baliq isteʼmol qilib turish kerak.